إذا أبغى أتعرف على شخص بشكل أفضل، ممكن أطرح ها السؤالين. أول واحد، وش هو أكثر شيء تحبه في حياتك؟ وليش؟ هذا السؤال يساعدني أتعرف على اهتماماته وقيمة. السؤال الثاني، إذا كان عندك فرصة لتسافر أي مكان في العالم، وين بتروح؟ وليش؟ هذا يعطي فكرة عن شخصيته وأحلامه وطموحاته.